Appareil photo numérique zegny, fitaovagna raiky carrécarré zay io, misy batterie zay izy afaka ichargegny. Dia izy angalagna sary na angalagna video. Antsika jiaby koa efa mahay ny fampiasagna mangala sary karaha lay amin'ny téléphone igny fô izy fogna appareil ndraiky misy objectif boribory zay izy. Hitanao agnatin'io objectif io koa i raha ikitihinao sary. Afaka angalagnao sary na ra be zay- na video izy fô izy appareil mandeha courant